arakaraka kô misy ologno mikoragna aminahy amin'ny mail mety misy indimy na inenigny zaho manokatra mail agnatini adro raiky fa misy fitoagna ndraiky e herinandro zah tsy manokatra mail